iku ma sú úni mla ni kaɖi ɔ̀gɔ̀nì blɛ̀ɛ ògòzè èé ɖo nàáa fɛ, he blɛ̀ɛ fɛ ògòzè, ká fínɛ ògòzè nìɖòè, blɛ̀ɛ kɔ ògòzè e fínɛ ɔ̀gɔ̀nì nìɖòè ɖí ni. íɖòbi le búá nyòo, bìà ba ŋɔ̀fɛ, kaɖi ògòzè nìɖinè ɔwɔ fà fɛ nízàa ùnàáa mà bɔ̀fɛ̀nifɛ bú náa za ŋɔ̀fɛ̀ áni nyi gúgú nàáa ze zè bule, bìà <hesitation> bù tè bìà bù ɖi iɖosólì sóè mò màa bosoɖo, úni kaɖi ùú fa mà níìza, <hesitation> bí ná mu ákà ínɛ̀ɛ̀ mòole bù nyo íɖòè lèe ɔyu búá nyòo ùŋonì wèe nì náàni elílɔké úni nyo ɔ̀gɔ̀nì nìɖinè ká. mòole bù nyo bɔwuluze ɖɛ̀ɛ́ bú na ɖi bìà bù tè gblɔ̀ Ájafá nɔnɔɔ̀ úni kaɖi àá fa fɛ̀ɛ ùŋò màaɖu nìza yáá, íwɛwɛ màaɖu à nàáa fa mà bubì màaké bàáa zo súmu bùzi màa ú ná jɔ elíì elílɔké, ɔ̀gɔ̀nì ká <hesitation> mòole be gegle ílɔ̀lèe, ú nà ɖi ni ù tè zè ùŋò nɔnɔɔ̀ <hesitation> agakatikati nyòobìà. úni nàa wanìà sú úni mla kɔ bu zá fínɛ ògòzè nìɖòè blɛ̀ɛ ɔ̀gɔ̀nì nìɖòè lèe mò mòole bù nyo, bìà ba nyanyá <noise> mòole bù nyo bìà bù tè ɖè bɔ̀fɔ̀ɔ̀ mòole bù nyo, bìà ba gblɔ ítɛ nɔ̀ ìgúgú èle màa úná jɔ elíì úni màa zì nyì gúgú blù ɖí ónyò, bónyolínyòè, ògòzè. Nyòo, ùtè yìlè ábua, ù nàáa mlàa ìbìì, ù naáá yize iku kɔ ɔ̀gɔ̀nìì. kíni búá plémú na kɔkɔ uhe ɖò blɛ̀ɛ afɛɖò tà jɔ̀ɔ. kíni sú úni mla, úni zì mla nì kàɖi à nàáa fɛ ògòzè, kɔ zá fìínɛ níìɖòè èle mò kɔ ògòzè ká ba fínɛ éè mìɖòè èle mò kása éème hefɛ blɛ̀ɛ éè mìnɛ nàáa yìlè, é màa nyo nènìè ɖì ùni é máa mà búbìgbàa ká so ányi lɔ bú náa kɔ ekpeli bú náa ɖi ɔ̀lɛ̀ìfefe.